Mìŋ naŋ dènè suùŋ, mìŋ naŋ dènè suùŋ, wo nìe bȧ yaȧ mììnyɛ̀ŋ suùŋ, maŋ yɛ̀mɛ̀ sunɔ̀ɔŋ, mìȧŋ diè maȧŋ sunɔ̀ɔŋ, wààŋ sunɔ̀ɔŋ yaȧ dȧȧ nɔɔnɔŋ, yèè maŋ dènè suùŋ wii yèè mauŋ kɔ̀ɔ̀ vȧa mio, maŋ kɔ̀ɔ̀ suùŋ wii vȧaì yȧ wuŋ tìyèe yaȧa, nìì lɛ sie ka nyùnȧŋ kauŋ niŋ fè, mìŋ nɔ̀ŋ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ ɓieɛ̀ sùȧ kauŋ sìà jèì kauŋ koȧ, mìŋ kɔ̀ȧ mìŋ haì gbììlìi kauŋ dèkȧ, kà kà toomo, mìŋ kpɛɛyɛ̀ tòmo mìŋ nyuno kɛ̀ kȧ fè jouŋ nɛ̀, e koya haì yà wuŋ tìyèe hnȧŋ, è hnȧŋ nɔŋ haì jawaì kɛ̀ wò gbùwò saaŋ yɛmgbɛ̀i, dùùm mɔɛ haì nɔŋ kȧìŋ nɛ wèè ka fòlȧ ka sumòò, mìŋ folo nɔŋ kɛ̀ wòim dè maŋjɛ̀wɛ è kȧ gbɛɛwɛ̀i, mìŋ kɔ̀ȧ mìŋ sumȧȧŋ mìŋ hnȧŋ mìŋ jɔ̀ȧ, kɛ̀ wò gbuwo, nìì lɛ sie nɔŋ kɛ̀ è ka, mìŋ naŋ nɔ̀ŋ gɔ̀ɔ̀yɛ̀ sùȧ suùŋ wii, mìŋ gɔɔyɛ̀uŋ, mìŋ fɔɔwɔ̀uŋ, mìŋ gɔɔyɛ̀uŋ mìŋ fɔɔwɔ̀uŋ, wo suùŋ wii ka pɛɛ woò mìȧŋ mìŋ yaȧ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ ɓieɛ̀ sùȧ wò yȧìm dè sùȧ manjɛ̀wɛ, sèè wo gòim yɛmɛ̀ wò yȧìm dè sùȧ maŋjɛ̀wɛ, ɗɔɔɛ̀ mìŋ yaȧ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ ɓieɛ̀ sùȧ, mìŋ nɔ̀ŋ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ ɓieɛ̀ mìŋ gouŋ yɛmɛ̀ ka ka, wò yȧìm dè sùȧ maŋjɛ̀wɛ, mìŋ naŋ sèèlè suùŋ, wo suùŋ wii wò naim ɓɔlɛ̀ɛ̀, mìŋ kɔ̀ȧ ɓieɛ̀ sùȧ, ɗɔɔ bȧ mìŋ kɔ̀ȧ ɓieɛ̀ sùȧ maame wò yȧìm dè sùȧ maŋjɛ̀wɛ, wò nyime, yèè maŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ aŋ nauŋ dè miȧŋ, wo suùŋ miɔ̀ŋ wò nyime mɛ̀iŋ, wo suùŋ wii yȧwi tìyèe yaȧ vȧaì, mìŋ gbile yilì, wo suùŋ wii nȧŋ nyɛnɛŋ ka gbìlȧ yilì, ɗɔɔ bȧ wò joo miȧŋ guùŋ ko jawaì, wo kȧ ɓieɛ̀ sùȧ wo kùwȧ yilìɔ wo gbiŋ yaȧ maŋ sɛ̀ìŋ wo dòȧŋ wo hnȧŋ nɛɛŋ mio, kɛ̀ kȧ ɓèmè bèlaaȧ kȧuŋ dè maŋjɛ̀wɛ, mìŋ kɔ̀ȧ ka yɛ̀mɛ̀ yilìɔ hawa, ka hiȧŋ yilì wii kaiŋ banè, ka kɛ̀ɛ̀ ɗì lɛ kaiŋ nyùnȧŋ kaiŋ sìȧ kauŋ niŋ fè wo jè, wò kpɛɛyɛ̀ nɔŋ jèe wò ka wò hawe, wɔŋ bɔkèɔ kȧnɔ̀ɔŋ, ka ɓɛɛ ɓèmè kpoòɛ mìŋ yaȧ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ koyiì wòim dè maŋjɛ̀wɛ, wò kɔ̀ȧ woim gbùwò kɔɔ ka guò, mìŋ kpɛɛyɛ̀ gùo mìŋ ɓemȧŋ wùìyèɛ woim dè maŋjɛ̀wɛ e hnȧŋ, wo suùŋ wii naim jèè siwè naim ɓɔlɛ̀ɛ̀, ɓɛ̀ gbiŋ mìŋ yaȧ kɔɔyɛ yȧwuŋ tìyèe yaȧ kɔɔyɛ, kɛɛ ka nɔŋ hnȧŋ kauŋ jòȧ, sèè maŋ kɔ̀ jawa kȧìŋ nɛ maŋ nɔŋ hnè maŋ yìlè saaȧŋ wò jɔ̀ȧ, wò yȧìm naȧŋ jùwìȧ sùȧ, kɛɛ suùŋ wii wuŋ wò naŋ tȧwè gbaù, yàwuŋ tìyèe naŋ kɔ̀ ɓieɛ̀ sùȧ, wò naŋ kɔ̀ wò yaȧ nyìmȧŋ sùȧ, wò naŋ kɔ̀ naŋ tȧwè gbaù.